Ti'i yë i'ixtë tyumbë, je'e yë tyumbë në ko'o najtyë dun wi'it tëm, este nëkubëkyë tyam jadun nëkyu i'ixë, nëkuebëwëb o pë kaj pë jedun nëjyot's nëbyëjkëp tyam jedun nyakuebëwëb nebya je'e wi'in jedun mukanyë onë ko'o naj dun nëkyaxë jë a'ax yë yajtumbë mëd pën jedun makumexpë tyam a'ax dun jaya'ay nyëmay we'en a'ax nyakuebëyë neyb je'e kuay a'ax të myamëy o nebyë jedun jyak t'skanyë mëdyë jedun jyak yaj nëmexänëp je'e yë tyumbë pën jedun, ji'im jedun mët tyumbë pën jedun maujpë mabëjpë ji'ibyë a'ax dun kuebëbë, yaj kuebëbyë neyb a'ax jedun je'e chiokanyë je'e kyutë.